ɓa sisa zenena a o wee a o we luwini han mavire bere ma han mo- moto-ra mu a benɛ sin ɓa sirtu ɓa yi miniyan ami vɛ yura nɛ to tomu besosi amu sin ɓa mu o vɛ ji amu suwiti ma wesin ubiyɛn mu suwiti mi mumi wesin um